Dil hi tisongsia nga oma. Tume siam nan. Tuan dil pa nga refine oil ganti me emo. Vegetable oil hi kan mangklang pui ani. Tumi sua tuan mustard oil ganti ancham. Acha nga siam dil hi sasiam nan teh. Pickle siam nan ten acha em em ani. Tuan adang kan neile tu coconut oil gan nea. Coconut oil ganti hi tu tang siam nan. Teh kek siam nan ten arim ana idewa bangin. Acha zo kani tume siam nan dil tuan. Kandu ulaw tang pui chin ani. Tuan adang kan neile tu. Avocado oil ganti anchi heng tehi. Sasiam nan teh ante china. Saro nan teh noyin. Acha ani atu ipa em em bukan ni. Tuan salad siam nan po. Aman te ani adang kan neile tu. Tortilla oil <hesitation> tortilla acha nga siam dil. Tum dil tu til <hesitation> til. Kan kan nan tau siam nan. Teh salad siam nan teh man. Aul ani tuan. <hesitation> Ghiu ganti anchi hei bung tut teh. Acha nga siam. Acha nga ron siam. Dil ron suak chin anchi hei. India <hesitation> ata ron mang nasa a tuan tung tupo. <hesitation>